ثقافة نيوزيلندا هي خليط بين التقاليد حقت السكان الاصليين و الثقافة ال اوروبية، الماوريين ديل السكان ال اصليين للبلد و ليهم ت اثير كبير في الثقافة كان علي مستوي اللغة او الفنون او الاحتفالات و عندهم رقيص تقليدي قوي برقصوهو في المناسبات الرياضية و الاحتفالات بعبر عن القوة والشجاعة.